Dí maxa nda̱yo̱o̱ rí maxa, <noise> ikhúúnꞌ na̱ju̱mu̱ <hesitation> dí exe̱, exe̱ dí exe̱ xte̱ꞌkha̱, exe̱ xte̱ꞌkha rí maxa o <hesitation> exe̱, <hesitation> xúgíí exe̱ rí naxná xndúu, exe̱ rí naxná rí ma̱thagualóꞌ mbo̱ꞌ, xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa, exe̱ rí níkhú i̱ka̱ ragaja̱a̱ lájuíin mbayíí, maxa ne̱ mangaa maxa rudu ne̱. Rí na̱ju̱mu̱ꞌ ikhúúnꞌ, ñajuun <hesitation> endo̱ó exe̱, n <hesitation> uu rí ikhaa ne̱ geꞌdoo rí maxa kuitsúun. Xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa mbaꞌwua matha maxa, maxa máꞌ ne̱ mangaa gati awúun iya na̱ka̱a, nduꞌyáálóꞌ xkuaꞌnii, maxa, <hesitation> <noise> maxa mbaꞌwá matha jamí maxa, maxa exe̱ rí wájon ná rawuun iya, o náa naa- góó e̱je̱n nagútsín mbo̱ꞌ, ra̱xa̱ a̱ꞌkho̱n xúgíí ra̱xa̱ maxa ná nanguꞌwúún tsíꞌbu mbo̱ꞌ, xúꞌkhue̱n máꞌ ná nadíxi̱i̱n tsíꞌbu maxiin tsíꞌbu. Rúꞌkhue̱n naju̱mu̱ꞌ ikhúúnꞌ, rí maxa a̱ꞌkhue̱n.